<hesitation> بالنسبة ليا أكيد يعني نفضل ال <hesitation> الاحترام على ال- الحب <hesitation> لأنه ال- <hesitation> وجود ال- <hesitation> الحب بدون احترام مش حيكون يعني العلاقة صحية ، <hesitation> فلهدا يعني نفضل إنه يكون احترام يعني بين الطرفين <hesitation> أكتر يعني، وهدا حسب وجهة نضري.